<hesitation> odzu pyapyan la ba lo si eson egbubin ka la dzu-dzu oshoshe osi oba okhro me, <hesitation> omba ŋha mbo mela la egŋoran, dzu pyapyan mo alu hi lo wo ekpla ba ŋwoka kama lo wo emahe angyi mbo, la wo ŋwo wo la amgba ma angyi oghre simbo, ŋwo dzu pyapyan kala mo odŋe gŋo, ŋwo dzu pyapyan yi eson gŋo wo pyapyan kala areŋha mbo chuku ema mobzu la pyapyan lo kena wo he, ah ombaze ŋwo wo dzu pyapyan ŋwo dzu pyapyan kala moarehwin bmi dzu tsotse, ba bmi wo ah odŋe kyekyen kokoma okhro ba bmi wo ma bmi ya wo tsotse bmi ekpla, <hesitation> ruriii bmi rii kala ah udzu tsotse ba bmi dzu kala moarehwin milo shine wo ema la baŋwo wo la pyapyan iyi esson gŋo, ama oggo wo la idhgu ama he lo angyi iyi eson gŋo mbo, aŋwo ka wo agah ba ŋwo si anyeŋa abi suknu si agah abi kyin zga iyi eson ŋwo ba emakyin la ba ŋwo ka kama lo wo dzadzi kala ŋwo mbo, ŋwo klo dzu ba ŋwo hyen pyapyan gŋo hyen dzadzi kala kala dzudzu moarehwin, oba uriii ŋwo wo. la iyli ahogbren iyi eson gŋo da ahogbren wo aba urii la. ba moarehwin aka iyi eson gŋo ake da chewa ŋno wo arehwin la ba ŋwo kpo iyli ahogbren, oba ŋwo wo arehwin la ba ŋwo kpo iyli ahogbren angyi omba ŋha duka, duka okpokpo ŋha mbo ba ŋwo kpo, ishi ŋha mbo ŋwo kpo mloarehwin ba ka iyesu eba gŋo, moarehwin pyapyan eba gŋo, moarehwin ba ka ishi ŋha mbo ba ŋwo kpo, moarehwin ba ka la kai arehwin hi a wo kpo, moarehwin ba ka la kai arehwoin hi awo arehwin dzadzi. Angyi arehwi hi awo arehwin dzadzi angyin a chuku dzu pyapyan gŋo dzu, omba ŋha la shkayi dzedzedze, mo ala ka kama dzu mbo ŋwo la rii amadzi kyin angyi kokoma ŋwo kpo ekplakyin angyin gŋo da ba ŋwo ishi nga sa da arehi la wo ka he emekyin ma mbo opyapyan gŋo dzu kah mo arehwin angyin ŋwo klo umbugu kala arekyin, ŋwo klo arekyin la umbugu tsi kuku mbo, ŋwo hyen ŋwo rara daram ra da moahwon ŋwo hyen rara arehi kahe ŋwo hyen ŋwo kpo kahe, ŋwo hyen ŋwo kpo kahe aka ba moarehwin akaopyapyan gŋo kala dzudzu ba ŋwo wo kala moarehwin nga ombahe ombaŋha mbo duka ŋwo dzu kahe nga ŋwo ka olo mbo ka oba mbo o ŋwo ka sa onombo mo aka sa ka ŋwo ka kpo-emakyin mbo mo akpo lu ah areh ishi ekpo aŋha la dzu pyapyan kahe ochuku iyieson gŋo wo akyre pash kala moarehwin a ŋwo klo are ŋha mbo kaba lo ran ghre, ŋwo kpo ekpla ba moarehwin aklo ŋwo, ŋwo hyen ŋwo rii ambhga mbo, ŋwo hyen ŋwo ra da arehwon dzu pyapyan mo alu hi lo wo chuk lo wo mo ala lele ŋwo wo la amgba ma obli ah obli ajgu angyi mbo, mo ala ah ŋwo wola ah mota chi angyi mbo, pyapyan mo alu hi ko ŋwo numu obhro inu angyi, ŋwo wo pyapyan kala moarehwin eme la ba lo hana ŋwo awoma mbo, ŋwo numu <hesitation> ko wushi angyin ŋwo numu mah, ŋwo de ŋwo tse arekyin atsema ba ŋha la ŋha a ghbo ŋwo la pyapyan mbo, oba urii lo shine oha iyesu da ŋha wo areba sesla, da iyesu wo are la ba ŋha wo sesla iyieson gŋo, ŋwo ha iyesu dŋa wo are ba sesla, ŋwo ha iyesu ba iyieson gŋo, ŋwo ba ŋwo kakama iyesu lo shine angyin wo domin ŋha. Anha pyapyuan si adi, aŋha angyi ŋha si oshyegh bo si adi, aŋha sha ŋha tsema baŋ akpo ekpla ba arehwin akpo gbu mbo, ŋwo osi arehwin zga iyieson, ombaze ba ŋwo gŋo ka arehwin gŋo, ŋwo ka arehwin nga eson gŋo nyemo dzu fufu ekahe idhgu ama milo asi opyapyan ba kala ŋwo mbo, idhgu amamilo ada ŋwo kasa dzu pyapyanka moarehwin mbo, chuku kahe nga urialgo adzi shine wo ema gŋo bzu la ŋwo wo pyapyan mbo, pyapyan mo alu hi shine ŋwo wo pyapyan laka moarehwin gŋo, gŋo dzu kala mo, ŋwo wo pyapyan kala iyesu gŋo, ŋwo ema ŋha kyin mbo gŋo kpo ŋwo wa pyapyan kala moarehwin milo, oka ŋwo kpo ama he lo duka, lo angyiwo <hesitation> ajgin gŋo, lo angyi wo dzuzu pyapyan gŋa bano kala moarehwin, lo angyi wo dzu pyapyan gŋo kala iyesu mekoma eklo lu da ŋwo da chewa me laba me dzu hi mewo lapyapyan kala moarehwin chuku emakyin angyi mbo, chukushimbo me iyii iyesu, chukushimbo iyesu aŋha kpotmo iyieson me, chukushimbo iyesu angyi ŋha wo arehwin la ba la <hesitation> la si rurii kala wowa asi adame, iyesu awo arehwin baŋ la nye me, mela bhyu aphyodhga ba iyesu, me la bhyu ishi ambo ba iyesu la kpo aŋha lu ame kpo ka he, me kpo, alu ame kpo kahe me kpo, okpokpo ba me kpo lo shine me wo pyapyan ma, ba we nze odŋe yionze anyuŋ odŋe nga si ozga shinemola arehi anumu odŋe dzudzi <hesitation> alo angyi mbo, ŋwo numu odŋe dzudzi ba iyieson wopshyembo ŋwo wola opyapyan kala moarehwin mbo, ŋwo numu odŋe dzudzi nga ba iyieson pyepye toh ŋwo wola pyapyan kala moarehwi, moarehwin aze dzendze moawo la amgba ma, ama mo awo pyapyan kala moarehwin mbo, moarehwin aze dzendze mo awo la algo rurii ma ayiakhre, mo atŋa ibyiha, numugbu mowa indomi <hesitation> wa tii, ayi akhre aba mo awa indomi atŋa indomi. Duk ama helo duka shine wo pyapyan ba arehwin awo ola ma mbo, pyapyan gŋo shine iyieson gŋo epyapyan gŋo shine iyieson gŋo, iyieson gŋo awo ka ŋha kala moarehwin, ŋwo la osi arehwin iyieson? Ŋwo la oka arehwin la <hesitation> ayakplabi ah nyeŋhabi kokom la iyayi abi? Duka amahe ho agŋo kpolo ŋwo hyen pyapyan mbo, ama ŋwo ka arehwin, ŋwo oka anaŋha ŋwo la anaŋha ka me me meme wola emahe ma kahe la, ka me emame hyen irii hi, ŋwo hyen nga ŋwo rii ora da ŋha okhro milo opyapyan wo iyieson gŋo, ŋwo si agah abi zga kla arikyin mbo, ŋwo siah a iyieson gŋo da lo wo ekyre kala areŋha mbo duka omba ŋha mbo ŋwo wo pyapyan iyieson gŋo, ama ogŋo wo la pyapyan iyieson gŋo mbo ba, aŋwo angyi ŋwo kpo ba arekyin angyi akpo mbo, omba ŋha mbo ŋwo ka anoŋwo nga ŋwo nyumo dzu fufufu, omba ŋha mbo ŋwo ka anonlwo nga ŋwo luha mbo ŋwo ka anoŋwo nga ŋwo lu ha anime kai aka gŋo wo he megŋoran mbo eh amaŋha ashi kekeha, aba me nga ŋwo dzuka ŋha nga ŋwo hwo isi urbin ŋwo lulu amo, omba mi lo ŋwo taba hyen pyapyan iyieson gŋo mbo, pyapyan lo ŋwo dzu pyapyan kala moarehwin, pyapyan lo ŋwo wo arehwin la ba ŋwo kpo shi? Ba ŋwo la shi odi hylabhgo si oda arehwin, hylabhgo si odi arehwin, kpo kahe pi gŋo hyen kpo chuku da are akposhi? Chuku da arehwin hyen <hesitation> dzudzu apyapyan kala ŋwo, ombamba ŋha mbo duka, ŋwo klo hyen pyapyan ŋwo klo hyen dzu pyapyan kala arehwin ema ba me ka la da ŋwo yi shirri ŋwo udzu oshoshe udzu nga le ŋwo wo arehwin la ba ŋwo la fa ebwe da moarehwin di iyi ahogbren, omba ŋha moadzu aka ŋwo mo aka iyesu angyi kala ŋwo, omba ŋha mbo mo adzu aka ŋwo ah arehwin hi awo arehwin ba iyesu <hesitation> aklo ŋha arehi akpo ka ŋha la kpo ka he. Arehwi akpo ka ŋha la hyen ozhen dzu chuku dzu opyapyan gŋo dzuba owlama ahogbren ayiakhre owlama ahogbren ema ba ŋwo ka sa si anyeŋha ozga la ŋwo hyen ombo chuku opyapyan gŋo wola lo maiyieson gŋo iyesu akposhi? Iyesu ahyle ŋwo ozhen, nga la kposhi? Wo la ohyen, ahyle ŋwoozhen, nga ŋwo la kposhi? Ŋwo la ohyen, ahyle ŋwo ozhen nga la kposhi? Ŋwo la ohyen, ahyle ŋwo ozhen nga ŋwo la kposhi? Ŋwo la ohyen, chukushimbo ŋwo wo shi ŋwo wo la unumo arekyin eson mbo, ŋwo si arekyin <hesitation> iyi eson gŋo mbo, omba ŋha mbo ŋwo wo eson gŋo awo pshye, omba ŋha mbo eson gŋo awo pshye nga ŋwo la oklo arehwin kaba loran oghre, klo arehwin, ko arehwin akpo ŋwo shi angyi ko akpo le <hesitation> takpu igeyi gŋo lu ka ŋha ah amaŋha ka ema gŋo kpo he me gŋo oranmbo ah ka imbi ŋwo kpo kahe angyi, kpo kahe angyi ko atsa ŋwo kpo kahe angyi, kpo kahe angyi ko atsa ŋwo kpo kahe angyi, kpo kahe angyi ko atsa ŋwo atsa mbo angyi, ŋwo kpo shi? O lu ka ŋha <hesitation> anaŋha aŋwo imbi ŋwo tsatsa mbo la, ŋwo imbi dagi ŋyuŋ lulu angyi la ishi sa ewo ba ŋwo kpo kahe amo, kpo hakuri kpo hankuri, ka ŋwo ulu kahe le, ema la ba lo kpo si pyapyan zga ka ŋwo kena, ŋwo wo arehwin la ba ŋwo la o shla okhro shine ŋwo ya kyen pyapyan ambo ŋwo wo arehwin la ba ŋwo la oshla okhro mbo ŋwo ba ŋwo ba fuvhrota, fuvhro ta lo asi adamuwa ka moarehwin, ba ŋwo ba fuovhrota fuobhrota ta lo siah, da arehwin hyen udzubhu kokoma <hesitation> mo ada ŋwo ŋwo omba ŋha mbo ŋwo wo arehwin abi angyi kage opyapyan wo iyieson gŋo mbo ŋwo ya ba nga mola ka abi arehi ana mo, ka bi arehi aba mo, ama ogŋo woarehwi la gŋo ola okpŋa okhro ŋwo wo arehwin la osi moarehwin ba igiayi nga gŋo la hada isi moarehwin toh ŋwo hyen pyapyan, omba ŋha mbo ba ŋwo sa udzu nga ba ŋwo sa lu la ka anaŋha oba ka ekahe ka ekahe ka ekahe ŋwo ka anaŋha kpo ba do mbo nga ŋwo dzu bzu ŋha ŋwo fa ebwe da ŋha, ŋwo ka anaŋha kpo ba do mbo ŋwo la eh kokoma anaŋha kso ba okhro gŋo me wo ema ba me ya rii mbo ba. Ŋwo wo alo ma okpohwo ame la, ŋwo wo aloma kpo shi? Ŋwo wo aloma osi di ŋa ka gno si odi ŋha milo, hogbren mbo ba kposhi? Hogbren mbo ba si ada ŋwo kamilo nganga, opyapyan lo kena, pyapyan do lo awo ekpla kyin ba mola ŋwo saya gboŋ lo chuku angyi mbo hali gŋo, udzudzu kala moarehwin, kala okpo kpo gŋo kpo kala moarehwin shine awo pyapyan lo oshye eghbo oba aigyin lo aba ah ururii la woma gŋo ŋwo hyen lo la iwu mbo chukushimbo omba ŋha mbo ŋwo wo la pyapyan iyieson ŋwo dzu kahe nga ŋwo ka ema la ba ŋwo klo ka wo agah ba ŋwo ya ohyen mbombo ka hogbren lu ashi? Ka hogbren atura amo arekyin grigrigri aba a anaŋha oha ka me ba da me si ekahe si da ŋwo me gŋo oran eka aba <hesitation> agah gŋo fa dame, me gŋo oran eka bahali ema gŋo kpo kalame, kpo ŋha kpo shi? Ka ŋha humile anaŋha me vye aŋwo! Me vye anyo! Ka me si embahe si eka ŋwo ma, kama ame me dzu amyehe mbo ah omba gyi wo ulu meka anaŋha ashe kyin aba asi ebhgo angwaha laŋha bada, da ŋha ba kpo meshko chuku asaŋ kyin la ba. me si dŋa baŋ albhu, aŋha ba chuku da ŋha si ada me, mela <hesitation> anaŋha kpo damuwa mbo emala ba ŋwo ohyen yi si zga da moawyen gŋo nga da bmi rii tsotse. Me klo ekplakyin la lesi adamuw ba mbo, yi zga da moawyen gŋo nga da bmi rii tsotse, onda gŋo hyen dzendze gu me mbo hyen emi hogbren kpo ahwo aŋwo, nga me fulu wo ŋha, dzu arehwin la gŋo la si owlama si da moarehwin, dzu arehwin la gŋo la kpo ayak klo dzadzi, dzu arehwin la gŋo wola okoklo ahogbren nga wo la ihyi ahogbren eson gŋo iyesu ba kposhi? Aba si apyapyan si ada ŋwo, arehwin ta ba tse baŋ si apyapyan da ŋwo mbo, iyesu sha tse baŋ si apyapyan si ada ŋwo, arehwin akahe me atse ma baŋ lu mile aah anaŋha kame klo kahe angyi ka laŋwo me klo kahe angyi kala ŋwo, arehwin atsema mbo iyesu sha awo are ba ŋha ya si apyapyan milo sida ŋwo oshyegbo ba ŋwo la oka iyesu asi lo sedi algo urii ba ŋwo la oka iyesu asi lo sedi ah ajgyin la ba ŋwo la oka iyesu lasi lo sedi, so me klo lu da chewa opyapyan gŋo huhi ŋwo dzu kala moarehwin ahahi gŋo la kpokpo gŋo kpo kala moarehwin shini ahahi gŋo la kpokpo gŋo kpo kalamo arehwin shini asi opyapyan asi da ŋwo asi dzu otse asi ada ŋwo iyesu sha tse ma baŋ kpo yakpla hedo hogbren koma ombaŋha mboŋwo dzu pyapyan kala moarehwin ekpla ba ŋwo anyeŋhe ozga mbo aŋha si lo se ada ŋwo.